Alô, alô te hampandre añareo za fa nahita olo nangalaky tômôbily za tamy kate semai atiky. Nañitsy omba amy gara añy ireo, katekatra meña zay nangalariñ ireo tañy. Tsy zay moa zañy fa tsy hitako ny ataoko io da aleoko miantso añareo.